<hesitation> nachuri wagho navuvilwa wasambe wola masusu, denjaua dindarie kwanza nuurishaa mpata saa inera. Ndishukaa, dinavajinaa kwanza maantulia tuliara, dinishuke meansingiraa nyingo maandui, saa sita ifirire dinjowera haa mazima nolisha. Musikazi yorisha nayobaha, kuhusu kuriya <hesitation> kuriya nyuuri vintu vingi vira lakin newaria masusu chura namusia. Kusiina chingi tuku zaidi ya wari masusu, <hesitation> kazi yorisha noa kabadirishe sanaa labda mboga ja masombii, lakini veving vevingi situriya tuku, ni masusu na wari! Na mboga za masambi viibasi, kusina chingi zaidi ya ito tuku. <hesitation> sisi tudaniya vintu vingi tuko vyongorya makauta yalufuku, ni vintu vya nanii vyakaukakauka vino vituriya. <hesitation> Konyuu koo moriya mavintu janyuri ivii, ila sinovintu vye tariya hivi tosaka vii vintu jiving tuku. koofyukire na kulo saa moja era! Komwera kama! Maaukarisisii jingo na masusu yako ijagi izima, deo novaa vii hao, haka kwaiyo gusire jingoru jenderenajo nijingi via, siurikaandaa tuku, nyukarii nyunkaria vii vee vintu visirihunkojii, ila ivinkenu siuridaa tuku hivi vantu valumi via. <hesitation> mawelewiroo, <hesitation> kwanza ikwaa kuvule masusu nachuri, kojinovaa masusu na saa sita, <hesitation> uligonajinguvu jorovanajo ni jahatari. Kusina chingi cha urikidaa tuku, <hesitation> kazi yorisha noyoyo hadi nakunu nachuri navaa masusu, saa sita masusu, na kiororoshuka kivabaa masusu, <hesitation> na hatari muusii saa mutoree kuno. Kazi yorisha vaa masusu chunchuri noyoyo!, koofumire nayudii labda, <hesitation> wojifukaa unovaa ng'ombe noyorishaa kwanza kura.